מֻנְע אִסְתִעְמَال אֶלְפְּרוּ פִּי אֶלְמַלַאבִס מֻהִימּ חֵית כּיִסַבַּב פִּי דַרַאר לֶלְחַיַונַאת וּכִירְפַע מִן מְעַאנַאתְהוּם, אֶלְנַּאס חַאסְהוּם יְחְתַארוּ בַּדָאִיל צִינַעִיַּה מֻסְתַמַּרָה בַּאש נְחַאפְּצוּ עַל אֶלְחַיַاة אֶלְבַּרִיָּה וּנְחַמּוּ אֶלְבִּיֵא.